Ah, la maro moa gny karazan'ny ketriky zao tiako hianara fa tsy haiko gny manao azy, ohatsy am'izay zao hoe gny pizza, panani zao, tacos i, gâteau, riz cantonais, reny hanihany soa amy restaurant regny.